اتصور الوظيفة اللي اكدر اني اكون فيها يعني ابدع بيها انه وظيفة قيادية يعني انه اكون مديرة مكتب مديرة شركة لان احب الالتزام واحب يعني انه كلشي بوكته وانه الشغل يتسلم بوكته